نتصور أكثر رياضة تطلب <hesitation> برشا قوة بدنية هيا رفع الأثقال، يعني كي نشوفهم كفاش يبداو يتعصرو وجوهم حمرة وهما يهزون في كي أثقال <hesitation> أنا نبدي نتعب، نحسها حاجة مجهدة برشا ويلزملها برشا قوة وبرشا طاقة، وأقل حاجة هما الريضات اللي <hesitation> اللي يبداو يعني <hesitation> توا مثلا الشطرنج يسما رياضة أما رياضة للمخ ما يتط- ما يطلبش قوة بدية على قد ما يطلب مخ <hesitation> باهي.